والله يا أستاذنا العميل الموتر ذا خمسة سلندر ، وو- وماشاء الله تبارك الله <hesitation> موديل السنة ومرتب ما شاء الله وشى نظيف ، ويشرفك قدام الناس والموتر ما شاء الله تبارك الله يعنى <hesitation> عداد <hesitation> متين وتمانين وفى جميع الإمكانيات اللى تبغاها.